Sha kwanza ukimanya vasazi vakumve ritabia yoonki vereteve yonki na telia mamaswa shanduwa mtunza, kwame mkunda mama ulabsa aambae amtunza mwana ola na tabia yeyo msambayo mwana lira kwa mama kwe kutomkula tabia ya mwana itale <hesitation> ya mamakwe itavila na ya mwana ivavo